gott kvöld sérgreinalæknar segja að Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra hafi lýst

yfir stríði við þá með því að neita að taka inn fleiri lækna rammasamning við þrátt fyrir að Svandís

er gestur Kastljósins í kvöld velkomin það segir í stefnu vinstri grænna að félagslegur rekstur heilbrigðisþjónustunnar

grundvallaratriði

ekki heima í velferðarþjónustunni er þetta stefna þín í ráðuneytinu já meðal annars en ég held að það sé nú ekki það sem á beinlínis við þegar við erum að ræða þennan þátt sem þú byrjaðir þitt innlegg á og ég vil kannski gera athugasemdir við það að ég hafi lýst stríði vegna þess að þetta ástand sem núna er hefur varað í meira en tvö ár það er að læknum hefur ekki verið hleypt inn á

svokallaðan rammasamning sjúkratrygginga frá því snemma á árinu tvö þúsund og sextán þannig að ég er í

þriðji ráðherrann sem er í þeim kringumstæðum sem nú eru hinsvegar er það svo að opinbera heilbrigðiskerfið hefur í raun og veru þurft að sæta niðurskurði í mjög langan tíma og í raun og veru í aðdraganda hrunsins og svo aftur eftir hrun á meðan ákveðnir liðir sem hafa hafa verið svo að segja stjórnlausir og aukningin í heilbrigðiskerfi hefur verið þar Ríkisendurskoðun hefur gert athugasemdir það er ekki vegna þess að Ríkisendurskoðun sé í vinstri grænum heldur vegna þess að hann segir að við þurfum að gæta að því hvernig við ráðstöfum opinberu fé og að við séum markviss í því hvert við viljum beina þessu fé og hvernig við viljum kaupa

til þess að við getum gert þetta þá þurfum við að hafa heildarsýn yfir kerfið

að horfa á einhverjar tilteknar sneiðar af því dagsins heldur þarf að hafa allt undir já en við horfum líka á sögur af sjúklingum sem eru í mikilli neyð sjúklingar sem fá ekki þjónustu

mánuðum saman það eru fleiri opinberar stofnanir sem eru að skoða þetta kerfi landlæknisembættið til dæmis talar um það að biðlistinn eftir taugalæknum sem hefur verið til umfjöllunar undanfarna daga hann sé óviðunandi sjúkratryggingar Íslands vilja hleypa inn á þennan samning segja að biðtíminn sé óviðunandi og það sé til fjármagn og þú með því að synja leyfi til þess að fara inn á þennan samning sért að brjóta lög hvað segir þú við því það fer nú kannski ekkert afskaplega vel á því að ég og forstjóri sjúkratrygginga séum að deila um lögmæti minna ákvarðanna og samkvæmt þeirri ráðgjöf sem ég fæ í ráðuneytinu þá er

rammasamningurinn sem slíkur er ekki þannig að ég geti síðan

lækna inn á þann samning og hef ekki neinar skyldur í þeim efnum þú hefur skyldu gagnvart sjúklingum já það er alveg rétt

þarna er veikt fólk sem þarf að bíða í þrjá til fjóra mánuði

þrjátíu dagar það er alveg rétt

það eru ekki bara taugasjúklingar sem þurfa að bíða lengi það er líka þannig að fólk er að bíða

lengi eftir liðskiptaaðgerðum

það er þannig mjög víða í íslensku heilbrigðiskerfi að fólk þarf að bíða

í íslensku heilbrigðiskerfi að sumstaðar eru oflækningar og það er verið að að veita þjónustu sem er ekki nauðsynleg er verið þar að beina fjármagni inn

það sem þörfin er mest og af því þú nefnir landlækni þá óskaði ég eftir þessu mati ég óskaði eftir skýrslu frá landlækni um

það hver væri staða nákvæmlega þessarar sérgreinar sérgrein þarf og það vill svo til með taugalækningar að þær fara einstaklega

í því samhengi að vera með aðrar sérgreinar með sér og sérstaklega þegar greiningu er lokið

það þannig að ein að forsendum þess að fá meðferð er að fá greiningu og greiningin fer að mestu leiti á stofum hjá sérfræðilæknum hvar eiga menn að fá greiningu ef þeir þurfa að bíða í marga mánuði eftir henni já ég tek undir það

að þetta ástand er ekki ásættanlegt þarna er tækifæri til að hleypa henni inn á þennan samning af hverju gerir þú það

þessu já í kjölfarið á úttekt landlæknis þá fór ég þessa leit við Landsspítalann að hann réði fleiri taugalækna og kannaði möguleika á því að gefa verulega í í göngudeildar þjónustu

það er ekki vegna þess að ég hafi áhuga eða áhugaleysi á rekstrarforminu sem slíku viltu ekki leyfa henni að starfa utan spítalans

þegar við erum að tala um þessa rammasamninga sem eru núna í gildi það er alveg ljóst að við förum ekki að gera samninga við einstaka lækna inn á þann rammasamning eins og

læknar eru teknir inn á einstaklings basis það hefur ekki verið gert síðan tvö þúsund og sextán að endurskoða þennan umbúnað núna en tíminn líður og

það er biðlisti og þið eruð að auglýsa núna eftir tveimur taugalæknum Landspítalinn já ég meina það er ástand núna af hverju bregðist þið ekki við því þannig það er ástand mjög víða í íslensku heilbrigðiskerfi við höfum þetta dæmi vegna

að hafa heildarsýn og það er það sem er veikleiki íslenska heilbrigðiskerfisins að það er brotakennt og ákvarðanir hafa verið teknar frá degi til dags í kringum eina tiltekna ákvörðun og við getum ekki snúið og snúið upp á íslenskt heilbrigðiskerfi í kringum

einn tiltekinn heilbrigðisstarfsmann eða eina tiltekna sérgrein við verðum að reyna halda sýninni á þetta mál í heild

séu að taka til sín of mikinn pening úr heilbrigðiskerfinu og þar sé sóun já Ríkisendurskoðun hefur áhyggjur af því að það sé svo ég hef haldið fund sem var raunar mjög góður með þeim læknum sem hafa haft mestar áhyggjur af þeirri stöðu sem upp er komin og meðal annars þeim sem hafa orðað það þannig að ég hafi lýst stríði á hendur þeim

mér finnst mjög mikilvægt að við setjumst niður

bæði þeir læknar sem eru að vinna á einkamarkaði og

þeir sem eru í opinberakerfinu og við stillum saman strengi í því hvernig heilbrigðskerfi viljum við hafa á Íslandi og hvernig sérgreina þjónustu viljum við bjóða upp á núna er staðan þannig að það fer algjörlega eftir því hvar þú ert búsettur á landinu hvaða sérgreina þjónustu þú getur fengið og það

á Þórshöfn að opna eina stofu í Reykjavík við þurfum líka að hugsa um að styrkja heilsugæsluna og framhlið

sem er fyrsti fyrsti viðkomustaður sjúklinga hann

það eru líka sjónarmið sem hafa verið uppi þar að sjúklingar sem eru út á landi þeir séu að eyða of miklum tíma og peningum fara til Reykjavíkur og og fara þar að hitta sérgreinalækna í staðin fyrir að við myndum koma með þjónustuna út á land þetta er álitamál sem hefur verið í gangi á milli ráðuneytisins og sérgreinalækna og þetta samtal því er hvergi nærri lokið og ég vonast til að það verði gott áfram er það þín

sýn að færa þessa sérgreina þjónustu meira inn á spítalann og reyna draga úr henni hjá sjálfstætt

starfandi læknum mín faglega sýn sem heilbrigðisráðherra er fyrst og fremst sú að við þurfum að efla opinbera kerfið við þurfum að styrkja það og það þarf að vera gagnsætt frá upphafi til enda það er við þurfum að sjá og almenningur í landinu þarf að skilja hvernig það við viljum að þetta kerfi virki fyrir sjúklingana núna virkar það þannig að

brotakennt kerfið eins og það er núna og við vitum það

að við erum að setja of mikla peninga með ómarkvissum hætti inn í kerfið og

á því hvað bara göngudeildargreiningin kostar greining á því hvað

hversu skilvirkur hann er að reka sína þjónustu út frá þeim fjárheimildum sem hann hefur allar þessar greiningar standa yfir og eru auðvitað í gangi og eru það sem við höfum verið að skoða í ráðuneytinu og er mjög áhugavert og við skoðuðum með öllum þessum sérgreinalæknum var að fara yfir

er fyrir hendi út um land en hvort er hagkvæmara að hafa sérgreinaþjónustuna inn á spítalanum eða utan hans það er hagkvæmast að hafa heildstætt kerfi sem

allir skilja þú ert ekki að svara spurningunni jú ég er að segja þér það að kerfið

eins og það er núna ef að kaupandinn sem er ríkið tekur ekki ákvörðun um það hvaða þjónustu við viljum kaupa heldur er opin leið inn á samningin og peningarnir fara þar út eftir framboði jafnvel ekkert endilega eftir eftirspurn þá erum við ekki að ráðstafa opinberu fé vel heldur erum við hreinlega að setja

peningana þar sem þeir ættu helst ekki að vera ef við ætlum að búa til heilstætt heilbrigðiskerfi og

og fremst á þarna

utan spítalans en hvert mat þitt á innan spítalans ég ég tel að opinbera heilbrigðiskerfið sé að gera í raun ótrúlega vel veistu það já ég veit það þarf það ekki að byggja á einhverjum greiningum á rekstri jú

hvernig þjonustu er verið að veita bæði á heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu í heilbrigðisstofnunum út um land og á Landspítalanum og staðreyndin er sú að þrátt fyrir að ríkisframlögin hafi á tímabili dregist saman þá hefur þjónustan á þessum stofnunum aukist hún er sífellt að verða flóknari þannig

því liggja rannsóknir

stór undirskriftarsöfnun Kára Stefánssonar frá því fyrri tveim árum

af Félagsvísindastofnun þá vill sextíu prósent landsmanna hafa sérfræðilækna utan spítalans líka þeir eru ánægðir með það kerfi vanur að geta leitað til síns læknis persónuleg þjónusta persónulegt samband við sinn lækni og ég held líka að sú þjónusta verði alltaf hluti af okkar heilbrigðiskerfi það er enginn að tala um það að það verði ekki þannig áfram hins vegar er að verða þær breytingar í allri heilbrigðisþjónustu og ekki bara hér á Íslandi heldur í löndunum í kringum okkur að almenningur er að leita miklu meira í þjónustu þar sem

þverfagleg vinna við erum að gera þetta í heilsugæslunni núna með því að ráða inn sálfræðinga

þar sem þú getur í raun og veru hitt fleiri heldur en að þú sért einn að hitta

þessu álitaefni við höfum séð

ríkið er að greiða þrjár milljónir króna fyrir að senda

liðskipta aðgerð oftar en ekki á einkarekinn sjúkrahús í Svíþjóð þegar það er einkarekið fyrirtæki hér á Íslandi Klíníkin sem segist geta gert þetta fyrir milljón ég meina af hverju sko þú talar alltaf eins og ég sé með rassvasann fullan af einhverjum nýjum peningum til þess að gera ný átaksverkefni þrjár milljónir það er sérstakt átak sem er inn í fjárlögum sem er ætlað og eyrnamerkt í sérstaklega í ýmsar aðgerðir meðal annars í liðskiptaaðgerðir það eru þrjár stofnanir sem taka þátt í þessu átaki og það eru eyrnamerktir peningar á fjárlögum sem að allir stjórnarflokkarnir hafa samþykkt það Sjúkrahúsið á Akureyri og það er Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi og þessar stofnanir fá sérstakt framlag til þess að vinna á þessum biðlistum ég hef kallað eftir því að

stofnanir stilli betur saman strengi fjöldinn af þessum þessum aðgerðum sem

til útlanda þetta er mjög óverulegur hluti af öllum þeim liðskiptaaðgerðum sem fara fram þetta er náttúrulega samt dálítið fáránlegt

sammála því að þetta er glórulaust en þú ætlar ekki að hleypa þeim inn hleypa þeim inn á hvað ég meina vilt þú leyfa

hingað til er það þannig að sjúkratryggingar Íslands eru líkar bundnar af fjárlögum sko og það er

Íslands þurfa að gera samninga sem að standast og

eru reknir reknir innan ramma fjárlaga fjármagn eyrnamerkt í nákvæmlega þetta sem þú ert að tala um já en það er þrefalt þrefalt dýrara að fara til Svíþjóðar já já

þarf ekki að stoppa það eitthvað

það þarf að gera við erum í ákveðnu alþjóðlegu samhengi sem við getum ekki

úr og það er siglinganefnd sem tekur afstöðu til þess hverju sinni hverjir það eru sem eru í nægilega

mikilli þörf til þess að fara í aðgerð annað og það verður þannig hér eftir sem hingað til að fólk getur gert það en hins vegar það sem ég hef viljað horfa helst á og eru ekki þessir einstaklingar heldur miklu frekar sú staðreynd að það er fjöldi fólks sem bíður mjög lengi ekki bara á biðlistanum og það er jafnvel þannig að fólk á biðlistanum sem vill ekki fara í aðgerð og það eru

furðulegir hlutir sem eru að gerast á þessum biðlistum og þarna þarf einhverja einhverja heildarsýn og einhvert samtal

það sem við þurfum að sjá í í almennilegu kerfi er það að þeir sem eru mestri þörf þeir komist fyrstu að

gegn þessu tvöfalda kerfi sem

menn vilja ekki að sumir sjúklingar sem eiga peninga geti borgað sig fram fyrir röðina núna er þessi Anna taugalæknir ekki með samning við sjúkratryggingar hún er með hundrað tilvísanir ert þú ekki að búa til þetta kerfi að þeir eftir niðurgreiðslu frá ekki að búa til þetta kerfi

það hefur verið við lýði

þetta kerfi og fólk hefur alltaf getað keypt sér þjónustu eigi það mikla peninga þannig hefur það alltaf verið

það eru fleiri læknar sem eru fyrir utan samninginn sem hafa verið að bjóða þjónustu sem þeir verðleggja eins og þeim

sýnist og eru bara þar fyrir utan alveg ljóst að þessi staða sem

nú eigum við fjóra mánuði

áramóta hún getur ekki verið svona við getum ekkert verið með

lokaðan rammasamning og og ekkert nýtt að gerast þannig getur það ekki verið til frambúðar

að tala við sérfræðilækna það væri

náttúrulega galið kerfi núna rennur þessi samningur út um áramótin eiginlega bara alveg brjálaðir þeir eru rosalega óánægðir með þig og þeir treysta því ekki að þú sért sanngjörn við þá og tóninn í þeim er

bara ekkert að semja við ætlum bara fara út úr þessu já þá má nú velta fyrir sér hverjir eru sanngjarnir og hverjir ekki sko

eins og ég sagði við þig áðan þá hef ég átt mjög góðan fund með þessum hópi og meðal annars þeim sem hafa

tekið dýpst í árinni

mína mannkosti eða galla eftir atvikum

það að við þurfum að stýra heilbrigðiskerfinu inn í betra kerfi og meðal annars er það mögulega að vera með stýringu í gegnum einhverskonar tilvísunarkerfi eða eitthvað slíkt það myndi þá gerast í gegnum sterkari heilsugæslu

ég mun boða sérgreinalækna til mín á fund á allra næstu vikum þegar ég veit betur hvað ég er með í höndunum og ég er ekki að lýsa stríði

ég vona þeir séu ekki að því heldur nei takk fyrir komuna

þá er ekki fleira í Kastljósinu í kvöld verið þið sæl